उत्तर अमेरिकातल्या संत्र्याचे मानसशास्त्र सांगता की हो रंग परंपरेन आशावाद, सुख, उमेद आनी तारुण्यातल्या संबंधाचें प्रत्येक जवन आसा। भगवा रंग हिंदू धर्मांत खूप महत्वाची भूमिका असता। आनी योह रंग सगळीत कदी मेटा असो न्हा तों झेंड्यांचेर ब असता।